Turu hatatei, lia la sai pon o gum ien, turu hatatei te hat me ria ri eri ya palis a min toukat te palis me ria a min maron, tagoan elia hat ne nouk ien, e mei bah. Re palis se ru a min maron bete bau iasan pas i no. A toukui tun tariri han a mini pal ni hatatei, e ri te kui ro, re kui mei u ni man, ba a ka te kajin e riri te boak haraeh i no. E ri e palis e ro a min haihai maron, bete gom man notoku si nou. E ri e mas <hesitation> kui hamanman tun panahas. Iau te hat ne ria ri a masal i mei ta raeh ua turu hatatei, a toukui tariri, pal te kui ria ri na toukui tariri, e mei ta raeh u. A pean e mas lu haraeh kuru nu hatatei. A ni man nin turu hatatei a masal e mei notoku ta lu me iau. Iau pan te la wa riru turu hatatei e ru e kopis manin, e ru e kum kopis ma nin tu-tu hatatei tu raeh, e ru e kat a ru be ru te borbor sila ua ru ien, bor sila me ria mes a pean ien, bor sila uar i yah, mei. Eiau a ka te-te boak a no tara poaj turu hatatei, a masal i mei ta hatatei miu man. Eri na palis se ru a maron turu hatatei, kova masal mei ta lu haraeh, bete ri te bang a ru a pean a para mei ta hatatei hamanman u. E ha la papal ku no turu hatatei bete mei ta lu haraeh miu hatatei turu hatatei. Eri e la si na turu jon hihatuj nu jin hihatuj, <hesitation> toukui e mas matolan no, mas raeh i no, ba pean te lu haraeh si na turu hatatei. Roman eri e bang e ro a masal, hatoa-hatoa-ha-hahatoan tun ur. Boak a rim a ru, hahatoan, te la wa rim a ru turu hatatei, u hahatoan. Mei ta la miu ni man, eru e hare re la ni ngingi tun ur. Iau te bor sila ne goan, eri e mas kui hamanman ria han u hatatei. Eri e mas kui mer u u hiring ni hatatei nu man i han u hatatei, eri e hare re ri mei ta kui u tara-tara toukui te mas man na turu hatatei. Iau pan te ka me ria ri a pean a para ni tariri ien tara tol, na tara tol ni tariri ien i Bougainville, masal mei ta hatatei haraeh u. Lar bet na hare re hakap tun er u len ni hatatei. Iau ku te bor sila wa goan ien.